الا كنت غنتسنا التران تلاتة ديال الساعات غنمشي ندير شوية لامارش و ندور حدا التران ماغاديش نبعد بزاف و من بعد غنرجع ناكل شيحاجة تقريبا شي نص ساعة و منبعد نمشي نقلب على شي بلاصة مريحة نتفرج فشي فيلم من التلفون و هكا غيدوز الوقت بلا مانحس بيه